ഇഥേ വചൂമ് ച്ലേഅനേര് ഓരിതി വോര്ക്മന്പുനുന്ദു പന്പുനുന്ദന്ദ ഔ ഥീവിര ഗാലിനി ഓഇഥു അന്പുന തന്ഥ അമ്ക്ശേദ മുലക വോര്ക്മന്പുനു കേന ദേതൈല് അഥു ഛന്ദ സോകു പന്പുനുന്ദന്ദ വചൂമ് ഫില്ലേര് ഥുലേ ഉലി മോതോര് ഉന്ദു ഔ സ്പീദു ഥിരുകുന്ദു ഔ ഉല്ദ ഥിരുകുന്ദു ഔ ഉല്ദ ഥിരു കുന്ദു അഗര് ഐഥ അപ്നു പന്ദ പിദൈതിന ഗാലിനി ഔ ഉലൈഗ ഓഇഥു അന്പുനു ജേസ്തു ഗാലിനി മത്ര ഓഇഥു അന്പുന അഥു ഏന്ക്ലേന വത വത നുതിപുന ഐഥ നേലത വത ഇപുന രൈതവ കജവു, ഐന ല ദുലു ഐന വത ഓതിഗ ഓഇഥു അന്പുനു അന്ഛ ഓഇഥോന കേന രൈത അപ്നു ഏന്ക്ലേന രുബു വത ഫുലേ ച്ലേഅന് അപ്നു ഓഇഥോന ദുലു ബുക ബോര്ഛന। കജവു ഔ വത ഐന സേപരതേ ഉന്ദു ഐന ഉലൈ। ബഗ് ഇപുന ബഗ് അഥ ബോതേ സ്തോരഗേ അപ്നു ബുക। ഐന്ദ ഇഥതേ ഏന്ക്ലേകേ ഏഅസ്യ് അഥ ഓദു ഓദു അലു। വത ഐന അദുകന അദേഗ വചൂമ് ഫില്ലേര്ര വര്ക മുഗിന